अब दिनगा कतिरोगा शारिरिक व्यायाम अद्दोछु भनु । छगाल छ बजे उठेधेगी बासा दश बजे नसिनासम्म हातगोणो चलेगो चलेइ हुनोछ । अब हात गोणो चलेपछि अब उसइ लै <hesitation> व्यायाम जसइ भैग्यो । त्यै लै अब कइलकाइ मन लाग्या बेला दिनगा छगाल रे बासा सिनो भन्ना अगाणी रे उठी सगेपछि दश मिनेट जति नमाइगा हातगोणा तन्काउने रे नमाइगा <hesitation> वणोपुणो <hesitation> अब आफ्नो हण वणोपुणो अद्देजसो एक्ससाइज त अद्दोछु । ब-बासा सिनो भन्ना अगाणी कइल काइ अब हात गोणा अट्टेजन भ्या हुनाछन् । हात गोणा दिनभरी काम अद्देबेला अब तनि हातगोणा अट्ट्या बेला नमाइगा तानतुन पाणीबन <hesitation> ओछ्यानमी झानोछु । अब नत्रभने खासै <hesitation> उसरी एक्ससाइज भन्ने अद्दे लै हुनैन । पुगेगै हुनोछ भनि लाउदोछ । अब तैभन्नाबाहेक अब हप्तामी त <hesitation> कति भन्नो अब हप्तामा त्यै पाच छ दिन जस अद्दोछु होला । छगाल ददश मिनेट बासा पान दश मिनेट तसरी अरिबट हप्तामी त्यै चारपान दिन जस हुनोछ । नत्र भने तति सद्दाइ <hesitation> व्यायामगी लागि तति टाइम छुट्याउन्या चाइ मुद्दैन । अब यत्तिगै आफ्नै घरकाम अरिबन पुगदे हुनाले खास्सै अद्दैन भनु न ।